La ku xen mó e tyyna jná e éé’n re fáá’ra jö a jia’ ä’ dse ty dsin jná mó e kiä’ nóoó e dse xǿǿ kiä’ nóoó la ku köö kie la ku köö my tóo la ku ‘moo’ la ku dse tý ga dsín e re ku´’na jan ‘moo’ ire dsíí’ o re éé’n jmý’ te re lɇ la nɇ i kiela’ kié kö’ dxó ga ba kié e re dsíí, e re dsíí dxáá’ ji, la’ ba lɇ e dse tý dsím jná e re éé’n kiela’ laju nɇɇ, lajy ý e re éé’n kö’ a jia’ ä’ ‘náá kiáá e re éé’n y uó, náá ga kiáá la e re fáá’ra como pý e re kióó y e uⱥⱥ’ la nɇ ba lɇ <hesitation> lɇ, kiáá jná re fáá’ra jönɇ a la ree lɇ kiééra, ki máá re fáá’ra xen ú’na i náá’ xoñó’ kiáá a jia’ ree lɇ e kiera re fáá’ra jö ejö, enɇ ro ‘néé’ a la lɇ e tyy na éé’ ‘ñaa ki la kuro’ xen mó e kiä’ nóoó a jia’ ä’ ree lɇ nóoó bi juý’ ú’náá’ i kóo’ nóoó <hesitation> nóoó e fa’tá’ aceite patrona fa´tá’ nóoó e dsa ‘nyy ekiela’ enɇɇ e xa njia’ ka’ ii nóoó kö bii ñooi xin lajy nóoó jö xen i fá’ bii dxó ma li xóo i kiela’ la ku nɇɇ ki bii ga dxó fa’ ta nóoó kiee’ kuxí kie xa jö’ kie’ ba nóo kiee’ kuxí e re kiera ere xóo köö, köö my jñóó o re xóó lajy cuando ere xóó e re xóó re fáá’ra köö mó e re kiera i ‘néé köö lɇ re fáá’ra jö nɇ nóoó kiee’ kuxí jö xa jö’ kié’ dse li jmá’ nɇɇ my ñii fáá’ra’ jnáá’ exiro e guuí’ e la dxíí ba nɇ’ dxó e re kiera nóoó jö, ki jö bii my kióo jmá’, la nɇ lɇ e Jïï jná kiä’ nóoó.